أقدم هوايه عندي هي: هوايه الركض. خاطر كنا كنت صغيره كنت ندير السباق مع صحاباتي ، وما يمكن طلعنا هكا لشيام ولمتوسطه ولثانوي. كنا عندنا هذي الماده وكنت نحبها بالزاف الرياظه ، كنا دائما هكا نديروا سباق ما بيناتنا ، وكنت انا دائما هي اللي نربح. خاطرني كبرت عليها.